<hesitation> para ke tipta tsu nle ldoꞌ minn, tipta tsu gilx̱il ldoꞌ minn, tipta guꞌn dzakda minn <hesitation> zaku per depende kad minn, si kad minn <hesitation> choꞌb ldoꞌ ineꞌ pues guꞌn udedla udedla, guꞌn ziꞌdga ziꞌdga, ber yu minn yu or xneꞌ, masda nuta giaꞌnná o nuta ikeꞌdzná o nuta. Sino ke naꞌ xne ke zaku zak tipta gak nle ldoꞌ minn wen tsu minn ver mismo minn guꞌnn minn valorar minn ineꞌ minn ske naꞌ, naꞌ zakná, naꞌ xkë ldoꞌnánaꞌ, naꞌ zak gunn guꞌn zakda gunn- ná, xka mod lëꞌ minn zak tipta tsu nle ldoꞌ.